انا اعشق الرسم الرسم يعني من زمان وانا صغيرة كنت ارسم ارسم لوحات لوحات فيها اوادم طبيعه ايه اي شي حتى اشكال هندسية ارسم وامي شجعتني عليها ايه بعد معلمتي في المدرسة شجعتني عليها وانا احبها يعني هاي من افضل هواياتي